Dí xndúdiin rúꞌkho̱ juun rí phú mba̱a̱ najmaa rí xndúdiin rí naphóxo̱ꞌ ge̱jyoꞌ, dí xndúdiin, a ste̱e̱, naphóxo̱ꞌ ne̱, nothon ne̱ naphóxo̱ꞌ, na̱gu̱ma yaꞌduun xúwí, na̱ge̱goo ra̱mbo̱, na̱ge̱goo duun, na̱ge̱goo khaa, ste̱e̱, <hesitation> mágá, na̱nda̱wo̱o̱ꞌ ne̱ ga̱jma̱á xndúdiin. A̱ꞌkho̱ najmaa dí xdúdiin. Mí mangaa najmaa ne̱, náa naꞌga̱ ixí, na̱ri̱gu tháan xtíla̱ inuu. <noise> a̱ꞌkho̱ na̱to̱ꞌo̱o̱ xndúdiin. A̱ꞌkho̱-e̱ste̱e̱ naphóxo̱ꞌ dí xdúdiin. <noise> <hesitation> mí mangaa, <noise> najmaa xndúdiin, nawaꞌno̱ yaꞌ-ikhaa <noise> duun náa awúun xúba̱ exe̱ nawaꞌno̱ duun, a̱ꞌkho̱ nothon dí xndúdiin, na̱gu̱ma yaꞌduun xúwí, <noise> nati khín nawaꞌno̱ ga̱jma̱á duun, ga̱jma̱á áxo̱ ga̱jma̱á mágá, na̱to̱ꞌo̱o̱ ne̱, na̱nda̱wo̱o̱ꞌ na̱ ga̱jma̱á xndúdiin nag- g <hesitation> a ga̱jma̱á yaꞌduun xúwí, <noise> naphóxo̱ꞌ. Phú mba̱a̱ ná najmaa dí xndúndiin naphóxo̱ꞌ, tsáanꞌxo̱ꞌ xa̱bo̱ gíníi ñajwanxo̱ꞌ, édo̱ nda̱a̱ dí mo̱phóxo̱ꞌ. Ndo̱ó tháan má yaꞌduun xúwí kho̱, tháan má, e̱ste̱e̱, xndúdiin kho̱, naphóxo̱ꞌ xkuaꞌnii, <noise> o na̱rigu xndúdiin, nothon <noise> xndúdiin na̱rigu, natráma inuu g <hesitation> a xkuaꞌnii, <noise> nawaxtrámáá ikhaa idú, na̱gu̱maa <noise> rwaxtu naphóxo̱ꞌ. A̱ꞌkho̱ ñajuun dí náa nambáyúu <noise> dí xndúdiin naphóxo̱ꞌ, o na̱gu̱ma, ste̱e̱ g <hesitation> a xkókhó mbo̱ꞌ, nago̱ꞌ awúun yatso̱, a̱ꞌkho̱ na̱rigu tháan xuyuu xtíla̱, na̱rigu xuyuu xtíla̱, na̱ri̱gu khín, <noise> na̱gi̱ꞌdoo yaꞌduun xúviúu xndúdiin, o na̱gi̱gu xndúdiin <noise> natráma inuu, ste̱e̱ꞌ, g <hesitation> a dí xkókhó kho̱. <noise> a̱ꞌkho̱ najmaa dí xndúdiin, dí naphóxo̱ꞌ, kháanꞌxo̱ꞌ ge̱jyoꞌ. <noise>